اول اشي بنفصل التلاجة شوية وبعدين بنشيل الرفوف ننضفها بجماشة كويسة نضيفة ولو في اشي تسريب او مشكلة في <hesitation> التلاجة بنتأكد ان هي تمام او نزبطها وبعدين بنرجع نحط الرفوف مكانها وبنضيف الخضار او الفاكهة اللي بدنا نحطها وبس هيكي.